Mm pidgin ee siko kompapio iko aike, kui toi kompakakaro, kui kuanai, porugakakaro, kompuro toi piro ama ekenua potopui iai ogo rukatu, ia rukatu ia kompuguine tako pogomma ee koro aike ama paigu konkonpugu, konkonpugu rua ogo toi tukon oo. Egu toi ikotoe kankatapom, kankatapongu, tege kankatapongu ama egere kui kuarasi. Apakuro egu tege ama isigoue, poga siku ama isigoue toi kompuio, kompuro iko pogomma kiau porugakakuro, toi tege tuntugu, tuntugu topogonnai, topogonnai egu toi, iko nogu aike ponike rupagipuio, rurpagaipuro nkonkoarugu toi egu agin oo ee aike nomoto apagaro nkonko uru, nko nko urumo, nko nko urumo ia kui wind ee mokopugu iko egu toi lopa rougai rukaipuio rogaken oo, egu ee kopiro kuuruu, kuuruu toi. Katauo paigu kompa ro ikogirai. Kugirai on otugoinun oo, pogomma kiau porugakuro, on otugoinuo, enogu roi kooguro toi on otugoinunoo, on, otugoinuigu tontono agio nne aike nokege on otugoimui. Lopa toi nkinkimo agio, aga! Ako aike pake paigue nne on otugoimui lopa ee nogu loi kogui toi agio aga! "Ako aike tagu aike paigue nne on otugoimui." Egu ego laga, kinkin rukurue ee laga egu toi taakumo tee koro grease teumoi toitatakuio, takumo toitoipugu, numakuga rogoipeguine, ako taa maumoro oke teumoi toi rogiro nkeio, rogiro nkiro egu rogego nkiro toipeio. Tee nokegere rege noke akoi tuuro peturoi nkogino rogogino regego utaipogino maumouto. Utaipoginoi, utaipoginoi mako lago oguai lopa sinsinkugu, sinsinkugu rogoginoi egu tono apogino iko aike sinto aponnai intoko rei. Akoi aike nno toitoipuguoi regu nno kuago aparaguro. Aparagui pigu rego ako lopa mokopogino tono toipogino. Egu aparo ia aike mau taa akoi aike toi toipuine regu tono mani reio, nno kuago maumolo aparaguio. Egu iopa mokopogino. Mokopogino nagai unogonogo minno noke mugupa tanakogini taa ako koro ama paigu, rogogino maumorilo apakoginoi, maumoro arukoginpigu iago ruu maumolo apagoripoipuro, maumoo loipaaro, loiponpigu ee nko korupaigaine mau molo arugakaro, ikoge leukoro noge kosige auruere, arukaro maumoro toipairo. Ee loikene egu aparo aga ee aike ee ama meragu, toi nagai noke kopo rogemmo toitoipogin oo egu tege apakaro teege arukaro toitoipaguo. <noise>